Emi me nsusui mu dze menngye nndzi dɛ <hesitation> ho behia dɛ wɔbɛkyerɛ nyimpa dɔnhwer dodow a ɔmfa nyɛ edwuma wɔ naawɔtwe m'. Obia na ma ɔrehwehwɛ. Obi wɔ hɔ a n'ahoɔdzen no <noise> otum kɔ enyim otum yɛ edwuma kɔ enyim. Obi so ne de onntum nnyɛ edwuma nnkɔ enyim <noise> ntsi sɛ nyimpa no pɛ dɛ ɔnoara <noise> yɛ edwuma bebree a <hesitation> wongyaa no ma ɔnyɛ nnyɛ obi na ɔbɛkyerɛ ne dɛ edwuma de yɛnyɛ ne dɛm dɔnhwer yi mu naawɔtwe bia ɔwɔ dɛ nyimpa yɛ edwuma dɛm aber yi. Obi pɛ dɛ n'edwuma ama naa ɔahyɛ ase ɔpɛ dɛ ɔyɛ edwuma ne bi ka ho ma <noise> n'edwuma tu mpon ntsɛm a obotum atsena m' <noise> na ɔayɛ edwuma a ɔbor dɛm. <noise>